<hesitation> zy rnië pues rzëny ramá nii, porque txi la th záhma gaty ah pues queity rúh nix di rlwy ráma, nú rama este pues za gá ni rní rabá pues este vál ñáma queity gúhn g ama gackbée ma, gulá ná ma pues zy ni guck láni zë’h, gulá no’h xi ná, pues zy nii ryw nláz rama txi zëga nu vez rbéz queity rú rawd’y rama, pues txi ný gazy ryë-né lá rama, zëga ru- rzýwni gan-láz lárama, gulá zëga rbáah rama txi lá ztënni nú ah, pues txi nii rnye gúhstias ruul ramá rzyl, gústias váckanzá rama va, rgyt nëe rama zá rama nú vez, val gýsibw, val gy-gwyw zacu lá ramá katxa niz záni pues es que rbáa’ rama ni kagyt né ráma zá rama nii, gulá mejor zy zani run ramá ahora si que par gún ramá gan gytcheld xth txéel ramá a lo mejorzy, za ni rgytné rama zá rama, bueno, lá rama vá nan rama, danuny pues ránzy nu’, rxyz nee zy nu lá ramá nu’ vez, per áh, rzëny rama rá nii, per txi la tuby nii vazéh nlaz’e gani, txi la rany rbá ah pues hasta rúld rama nez ré, nez riky ckanzá ramá loo vë’h, zy rbáa ramá ckanza ramá lo vë’h txi nez ré, nez riky zé ramá txi rbá’h ramá mer za nya rzeny gá ra many gy zë nii ná ni rgwy nu’.